Biasanya bebarasih ni kada- kada yang tiap hari kada jua tapi ya rancak lah ibaratnya amun <hesitation> ulun besesapu tu dari muka rumah dulu di halaman biasanya pakai sapu lidi oleh kan kami ni bisi tanaman- tanaman jua banyak yang rontok anu nya dedaunannya habis tu disapui nyaman bersih. Habis tu mun didalam rumah tu ya sapu- sapu biasa ja amun kada salah sapu ijuk kah jar orang tu pakai itu bisa jua nah amun ulun ni karna bisi anak dan laki ulun ni jua asma jadi amun ada debu sedikit kah atau ada pasir sedikit tu paling kada kawa jua laki ulun ni bisa- bisa ini wahin tarus lah ibaratnya bisa- bisa wahin, bisa pusing jua inya rancak kaya behingusan lah inya. jadi rancak jua menyapu kamar, menyapu dapur, menyapu halaman tu rancak jua bisi anak ni gin harus barasih tarus kada mungkin kekanakan ni behamburan dibiar akan aja kada mungkin ya itu.